Anomamõsumassinaq ommaq peris torrõq as'aq, selle et sis ei piäq anomit esiq mõskma. A sääl om tõisi asju, midä sa piät esiq tegemä. Sa piät nu näütüses sisse pandma ja vällä võtma ja vaihõpääl ka üle mõskma. Nii et jah, veidikese iks om töid.